Opaete mɨmba reta oyepokua vaera oiko ɨvɨtïti rupi, jaeko omkoyekuatako jete, oimeko guinoï reta mbaepuere oñovatu reta ɨ jou yave, omboyepokuako jete reta, jareko jokuaraeño oureta kuanunga peguara